Waelon ika ai انا ممتن mumtanikan aiga minga jilikanai dari nubinogo? Ai ika wellan, idoton wellan <hesitation> sh- digita shukril, in aiga aladinsin galg damun, nour ido barka, <hesitation> wellan idoton gurafi li, taron aiga wea idoton idoton gurafili ikan, an taka gedimatisnogo, ingir iignaya, daymana shroqi in bahthig sokka tikaiga, tar kelmatoka igadainin, aigon taka iigatirin, aigon aigon iddoton wellan gurafireya, irnnane eli aiga agan agka bagninkisinogo <hesitation> agin bagnidan marsa لكن ir farata kirosonamen, <hesitation> ai zatanab, ai zatana nubin digdeaka urin tulton usadeainoname, fa igatair igon ika norin haseblogo, iddoton wellan gurafireya.